Han bgúudin dúniyaa boobe de, be biniti fmasi frude, so umida gúudna a dúniyaa wo han flee ffoda, uu ggaadi mmúj, uu ggaade gɓenŧi golla, we wii jjéj, wii jjéj, fmasi, fojoo uɓenŧa a hal. Halla hal ɓeenŧa a hú ma, mee gembe ndu uyaa hanu uɓenŧa a hal to unan sag ginyidde. Ndi biyiddina mo gembe gdaatu gin sów, dúniyaa antimbaa mmúŧ, antimbaa mmúŧ bihotin gitin bâan ma ba, biɓenŧu, Haala ma yíddinam bà, bisagnan yídde, nde ge antimbi ndu uyaa a dúniyaa flee fo fojo uɓenŧa a hal fo fojo biɓenŧa a hú ma. Bari fo joo uyíddi bà, dúniyaa wee gí winoosi fo a yísdide, a weewi a ugitilu;